Ah raha ohatra hoe hiampita ranomasimbe amina sambo zah raiky ai, de <hesitation> raha ataoko mba ihomaniko zao ai, mazava ho azy zah tsy maintsy mitondra hanigny izay ampy zaho, de ankoatran'izay o, <hesitation> mitondra fitaovagna jiaby tokony ho ilaiko ohatra hoe lamba, boussole ah, jiro ô, de <hesitation> mila ianarako tsara koa o mitondra an'le Sambo.